व्यजन मां मेथे कंडली साग बहुत पंसद पर बनाण नी आदूं। और अगर कूवी मेथे कंडली साग और भात बणान सिखे द्या त मेथे बहुत खुशी वाली। मेथे कंडली साग और भात और बाडी बहुत पंसद है। इस बार मे मां न बणै छाई कंडली साग और भात और बाडी त मेथे बहुत पंशद आयी।